Rí <hesitation> inuu júbá ríi̱ꞌ, rí gu̱nꞌ enéró, pues phú migúwán rí rígíꞌ, jngáa̱ nándáa̱ꞌ ruꞌjua mangaa tiémpú ríꞌkhui̱. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí wáa̱ xú rí gakhi̱i̱. Ikhaa tiémpú gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ rí nagi̱ꞌdu̱u̱ rí gakhi̱i̱ i̱ya̱a ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí júba̱a gii̱, numuu ñújngáá rá, nánguá eꞌni ruꞌjua tiémphú ríꞌkhui̱, a̱ꞌkhui̱ rí nda̱a̱ꞌ kásí xúꞌkhui̱ rá, jamí nagi̱ꞌdu̱u̱ naꞌni rí <hesitation> ni yajnda̱ꞌ náa̱ꞌ inuu jamba̱ꞌxu̱ꞌ mangaa, nagi̱du̱u̱ nujndooꞌ iná, nagi̱ꞌdu̱u̱ nujndoo ra̱xa̱ rí mu̱phu̱ xu̱kúꞌ. Phú gakhi̱i̱ gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ i̱ya̱a ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, ikhú igi̱ꞌdu̱u̱ pues, khamí xúꞌkhui̱ má rí phú migúwán eꞌni gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ mangaa xóóꞌ. Mika rí mbiꞌji i̱ndóó rí miꞌcha̱, wakhíꞌ rá, migúwán xúꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ e̱ste̱ꞌ <hesitation> ríí febréró rá, pues na̱ka̱ má ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, ikhaa ú phú migúwánꞌ gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ xóóꞌ rí tiémpú rí rí inuu júbá gii̱. I̱ndóó mbiꞌji rí wáa̱ mika. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí ikhaa ríꞌkhui̱ má rí naꞌñaaꞌ mangaa rá, pues naꞌni mbá nandii ga̱ma̱a ríndo̱o xúꞌkhui̱ aꞌnii, porke rí ríꞌkhui̱, naru̱wamina̱a̱ꞌ rí naꞌthúún xuyaꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ komo xa̱bu̱ rá. Porke migúwán rá, i̱ mika eꞌni rá, entónsé e̱ste̱ yáá naꞌni miꞌ ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, phú nujndo̱o̱ꞌla ra̱xa̱ rí mu̱phu̱ xu̱kúꞌxu̱ꞌ. Phú nujndo̱o̱ꞌla iná. Nagi̱ꞌdu̱u̱ naꞌni wéñuuꞌ yajnda̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá, nagi̱du̱u̱ narígá wéñuuꞌ nandii mangaa, porke jma̱a rí mika ríꞌkhui̱ eꞌñaꞌxu̱ꞌ. Jma̱a rí mika ríꞌkhui̱ eꞌñúú i̱ji̱n, más tsú xa̱bu̱ wanii mangaa tiémpú ríꞌkhui̱, pues nagi̱ꞌdu̱u̱ ndañúu̱ nandii porke rí migúwán, mika eꞌñúu̱ rá. Jngáa̱ yáá xúꞌkhui̱ má e̱ste̱ ikhú má ríꞌkhui̱ nagi̱ꞌdu̱u̱ tsú nudu exí rí nutháa̱n xtagíyáꞌ mangaa, numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ iñajunꞌ xa̱bu̱ júbá rí rígíꞌ, nudi xtagíyáꞌ naꞌphi̱, náa̱ꞌ rí naxná rí mu̱phi̱, nugi̱yaa̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá, nurwa̱juii̱n relété, nduyéꞌ manguérá nduyéꞌ náa̱ꞌ gíꞌma iduu iyaꞌ, nuxi̱máa̱ manguéruu̱n, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmúu̱. Mámbá miꞌcha̱ nagóo̱ rurangaa̱ iñúu̱ꞌ, mámbá wakhíꞌ nagóo̱ rurangaa̱ iñúu̱ꞌ, numuu xúꞌkhui̱ jaꞌnii iyoo i̱gi̱yo̱o̱ꞌ rí mu̱phi̱, tsú naꞌdu tsígaꞌ, tsú naꞌdu náa̱ꞌ nudi xndú rí maŋa̱ꞌ a̱ꞌkhui̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ iñajuíi̱nꞌ rí gii̱ꞌ. O̱ iná rí ndathaŋuu. Rí najmaꞌxu̱ꞌ náa̱ awúún ginitsu ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ rí xa̱bu̱ júba̱a rígíꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Gu̱nꞌ ríꞌkhui̱, yáá phú na̱ka̱taa̱la wáa̱ jayuuꞌ rí migúwán xúꞌkhui̱ rá, naꞌni̱i̱la máa̱ jayuuꞌ wabaꞌ mika wáa̱ e̱ka̱ raꞌni̱i̱la. Xúꞌkui̱ má xógíꞌ gu̱nꞌ ríꞌkhui̱, na̱ka̱ rax pues nambáyuu. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má ríndo̱o na̱ꞌkha̱a̱la rí tiémpúu̱ drígóo̱ ruꞌjua, ke es ríꞌkhui̱. Gu̱nꞌ máyúu̱ o̱ júniú, phú mixtiꞌkhu wéñuuꞌ mangaa, nguáná na̱ꞌkha̱a̱ la wapha ruꞌjua, nguáná na̱nguá, depen mixtiꞌkhu gíꞌdoo. Yáá ríngo̱o naxnáa̱la ruꞌjua rá, timbá exnáa̱la ruꞌjua, ikhú ndu̱ má tsú xa̱bu̱ wanii pues, nuni̱i̱le náa̱ꞌ ríꞌkhui̱, nuni̱méjáa̱nꞌle mbañúu̱ꞌ, náa̱ꞌ mudi rí mu̱phi̱, náa̱ꞌ mudi exí, nuru̱thuxi̱i̱le ginii, yáá de ikhí nuni̱ŋaa̱ꞌ mbáxngaa wáa̱ rá, naa ríꞌkhui̱, nujndooꞌ, a̱ꞌkhui̱ rí nutsi̱khe̱ xúꞌkhui̱ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ rí gu̱nꞌ abríl, máyúu̱ ini̱ ríꞌkhui̱. Nutsi̱khe̱, yáá ríjndo̱o nexnáa̱la timbá ruꞌjua rá, komo jndo̱o ndarígá ríndo̱o na̱ꞌkha̱a̱la máyúu̱ ruꞌjua, pues yáá timbá ruꞌjua exnáa̱la, ikhú nugi̱ꞌdu̱u̱ nuxu̱ma̱a̱ꞌ, nudi exí xúꞌkhui̱ rá. Júwá tsú nudu ga̱jma̱a yúntá, ga̱jma̱a xedi̱. Jngáa̱ júwá tsú nudu xkandajua exí, mixtiꞌkhu, depéndé xú jaꞌnii gíꞌdoo mbaaꞌ, náa̱ꞌ mbaaꞌ xkuo̱o̱ rá, pues nuxu̱de̱ꞌ má yúntá xúꞌkhui̱ rá, jngáa̱ rí náa̱ rí xú wíji̱i̱ rá, pues nudi ga̱jma̱a xkandajua. Ikhaa ríꞌkhui̱ idi. Yáá ríndo̱o wámbuu̱n nidi exí rá, na̱ka̱ má nguáthá tiémpú wáa̱ ríndo̱o nikhráꞌján, neꞌni timbá rigajma̱ o̱ rigatsú inúú, ikhú nugi̱ꞌmáa rí naꞌthúún abónú o̱ yoska rígíꞌ xúꞌkhui̱ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ nugi̱ꞌmáa̱ ríndo̱o naꞌni rigajma̱. Timbá, rigajma̱ o̱ rigatsú inúú xaxtu, o̱ yúwáꞌ mangaa mú ñúúꞌ nidi, jamí yaja mangaa. Yáá de ikhí nudi̱khaꞌju̱u̱le xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ ríndo̱o yáá ndeꞌya̱a̱la ríꞌkhui̱, iná, ꞌdu̱u̱ má nuni̱khaꞌju̱u̱le, nu nu para que rí xúꞌkhui̱ mba̱ꞌya i̱ndóó xaxtu, numuu xáꞌganuu rí iná ini̱ xúꞌkhui̱ rá. Yáá ndo̱o neꞌni, nigóo̱ nguáthii̱n wáa̱, nguáthá wáa̱ inúú, neꞌni timbá majŋu, witsu wáa̱ inúú, nuxna̱a̱le i̱mba̱ yoskoo xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, para ke rí mambáyuu, ma̱ꞌga raganuu jma̱a. Ndámbá a̱ꞌkhui̱ rá. Ikhí rí ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, na̱ka̱, nuni̱ ríꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, nuni̱thanáa̱, mu rí ríꞌkhui̱ phú xaxtu xíi̱ꞌ mangaa, nánguá eꞌni rí i̱ndóó xúꞌkhui̱ jaꞌnii. Sino que rí ndayóo̱ꞌ magu̱u̱ mbá thana, ikhaa ríꞌkhui̱ nuxnáá tsú nuxnáá. Numuu rí nambáyuu najáñúú ñuu̱ tsú najráꞌjíín naꞌphu̱ xaxtu, numuu rí júwé mangii̱n. Ndámbá a̱ꞌkhui̱ rá. Rí nuni̱ xúꞌkhui̱ rá, pues ríjndo̱o yáá nujndooꞌ rá, pues nuri̱ꞌjii̱le má ya̱a̱, ikhaa rí gu̱nꞌ rí komo nobiémbré o̱ diciémbré ja rá. Ikhaa gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ rí ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, nuri̱ꞌjii̱le ya̱wuu̱n. Nuda̱a̱le xógíꞌ rí nexná ginitsu dríguu̱n rí náa̱ꞌ nidii̱. Xúꞌkhui̱ jaꞌnii rí rígíꞌ. Yáá rí tiémpú rí gu̱nꞌ ríꞌkhui̱, phú rí nobiémbré mangaa, ikhú igi̱ꞌdu̱u̱ rí phú migúwán wáa̱ eꞌni xúꞌkhui̱ rá. Mbáku migúwán, nánguá mika xúꞌkhui̱ rá. Wabaꞌ mika, ikhaa má gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ nagi̱ꞌdu̱u̱ natuxi̱ rí naꞌthúún ruꞌjua mangaa. Na̱ka̱, nánguá eꞌni ruꞌjua ríjndo̱o nakhráꞌjáán gu̱nꞌ ríꞌkhui̱.